por be lë man nak este araña nak man este xkë lo gix nap este xnaꞌs este, xnaꞌs este x̱enc̲h̲ o c̲h̲ow belëkxe c̲h̲a c̲h̲a xcheꞌn belëkxe ngwix o man nak este mc̲h̲uꞌdz manu nak man c̲h̲ow araña.